<hesitation> Fan̈anaovana sakafo zen̈y tsy asiana hena karà ataon̈y haiko edy ai, an̈ao zen̈y asian̈ao vary hely fo hely tsy be. Asian̈ao legioma amin'jay zen̈y eo, ataon̈ao karazan̈y maro legioma io abôkà eo asiana antody, abôkà eo koa zen̈y asiana laoko na <hesitation> akôho karakaran'jen̈y, voalanjalanja tsara zen̈y izy bôkà aminakà.